<hesitation> ngamakerererwa ingawithe okwamubiri kwerihindana, erihindana okwa mubiiri ingibya ngakahika ahonga birikererwa ingi babwira indi banithu munganyire namakererwa okwihindana lino ahabweribya mungathunga ebitsibu omwo nzira nga kasa. Ingindi soborera echalyaleka ingakolachi? Ingahika ingabiri kerererwa beithu ingibya inabiri bugha indi banyighanyire ahabweri kerererwa kandi singalya kighenderera erikerererwa aliwe eyengalyeghaya omwa nzira niyo alyaleka ingakolachi? Ingakarererwa.